Ene tsa tetenu patanubunubu kah kokomanai pak nauo vamosina. Pah tsiako oh bam kiu pene en mosina. Verevere kah komanai pah tsikiu tsene tsiako. Pah va onoto-oh paia pota pah tsiako akiu pene. Kene taim oh taim nene vereverenu, kah vets enu pah na potana nauo voana kes tageno en. Kene vurts tsuk ena pana potana tevoana. Taim nene tetenu kavits tsuk enu pana pota tatageno mua. Kah nai en mosina. Nai en tene kiu tsiako pah kiu, nai pavakuani en koma na ruene. Voa pah kain ar viti. Voa pavavu a potana ina tambina sasa rovama pah taurave geoh kain taim voti. Pah tsane tane sasama pa tsi kiu pene tsene nao voa pah vavu rova potana taris ove sasaroma oh bon buanavi